Eh wuro jei welatami mi mimedai yahugo nden mi yidi yahugo bano mi yecci haa baawo kanjum woni kaaba wuro makka jei woni haa Saudi Arabia beɗon wiya ɗum makka.